Mõsumassinaq ommaq küll üteq hääq as'aq. Panõt aga mõsu sisse, panõt kas määnestki mõsumõskmispulbrit vai vedelikku ja sis panõt massina käümä. Ja tunni ao peräst ommaq rõivaq puhtaq.